U di se vrokullat ndihjën shumë, edhe gjithë ata të ngrënëra çë kanë shumë hekur e <hesitation> ma soprattuttu fosforu.